اول وظيفة لي كانت-كانت معلمة متطوعة في المدرسة-في مدرسة صغيرة، في البداية كنت متوترة، لكني استمتعت بالتعامل مع الطلاب والتأثير فيهم، كانت تجربة مميزة لانها علمتني كثير عن الصبر والابتكار في طرق التدريس.